<hesitation> B'aje'laj tak inmächik in y u- umakanchi' ti nojoch naj ti b'el ki ulik in junp'eel llave men, a' naj jo'mij u jo'mij utuklik b'a'ax ma' patal in ma' patal inwokol. no puedo